<hesitation> isa impaira manomboka amina araiky zao ai: araiky, telo, dimy, fito, sivy, araiky ambiny fôlo, telo ambiny fôlo, dimy ambiny fôlo, fito ambiny fôlo, sivy ambiny fôlo, araiky amby roa-pôlo, telo amby roa-pôlo, dimy amby roa-pôlo, fito amby roa-pôlo, sivy amby roa-pôlo, araiky amby telopôlo, telo amby telopôlo, dimy amby telopôlo, fito amby telopôlo, sivy amby telopôlo,